Kartoshkani pishirishning turli-xil usullari mavjud bo'lib, kartoshkani tozalab, kubik shaklida kesib, suvda qaynatishimiz yoki yog‘da qovurishimiz mumkin. Kartoshka pishgach, uni tuz va ziravorlar bilan ta’minlashimiz mumkin.